ஒரு வளமான வரலாற்றைத் தவிர, இத்தாலிய கலாச்சாரம் தொடர்ந்து பாணியிலும் பாணியிலும் வழி நடத்துகிறது. உலகின் சிறந்த ஜெலட்டோ, வீட்டில் சமைத்த பணக்கார உணவுகள், ரோமானியப் பேரரசின் எச்சங்கள், பனி மூடிய ஆல்ப்ஸ் அல்லது அட்ரியாடிக் கடலில் உள்ள அழகிய கடற்கரை நகரங்கள் இத்தாலியர்கள் உண்மையிலேயே லா டோல்ஸ் விட்டா (இனிமையான வாழ்க்கை) வாழ உதவுகின்றன.